Cu lu virdi scuru mi veni a menti la natura quannu è superba e abbunnanti, comu li pigniti o li voschi fitti. E' un culuri ca duna forza e stabilità, comu quannu ti trovi a caminari ntra li strati di l’àrvuli e senti l’energìa di la terra. Mi fa pinsari a l’àrvuli antichi e a li <hesitation> lu silenziu di li posti luntani.